Pi fari durari chiossai la carni ci su' vari tècnichi ca <hesitation> canusciu. Unu dî mètudi chiù efficaci è asciucàrila ô suli o fumàrila o mittìrila ntô sali. Chisti sunnu tutti sistemi ca rimòvinu l'acqua dû manciari e pirmèttinu na durata chiù longa senza nfluenzari eccessivamenti li valuri nutritivi.